Si pens a uno d' 'e posti che aggio avut 'a fortuna 'e verè dint 'a l'ultimo tiemp, sicuramente chell ca m'è rimast chiù impresso è Lanzarote. Che è una delle Isole Canarie chiù bell d' 'a Spagna. È nu post veramente particolare, è diverso da tutto quello che avev vist prim dint 'a vita mij e non è 'na classica isola tropicale cu 'e spiaggie bianche e 'e palme. Lanzarote ten n'anima vulcanica, selvaggia. <hesitation> Si c' pienz appen arriv ngopp 'a l'isola, chell ca ti colpisce è 'o paesaggio. 'E rocce nere, 'a terra rossa, 'o contrasto cu 'o mare blu. Pare quasi che staj ngopp 'a n'atu pianeta. Allo stesso tempo ci sta calma. Ci sta semplicità. T' sient subito rilassat. Pur 'e viern, ci stann vint, vinticinc gradi. È veramente nu post bello p' c' sta. Lanzarote è chin 'e post incredibili, è uno d' 'e paesi più affascinanti delle Canarie. Ten 'a zona vulcanica protetta. C' può verè 'e crateri, <hesitation> può fa un tour in autobus tra 'e paesaggi vulcanici. <hesitation> Si c' pens nu posto che m' è piaciut è il golfo, arò c' sta 'na laguna verde, verde acido. Che sta vicino 'a 'na spiaggia nera. È nu contrasto che lascia senza parole. È 'a zona Cueva de los verdes Arò stann 'e scogliere. Arò c' sta pur l'oceano ca s' infrange ngopp 'e rocce. Sembra quasi ipnotica 'a parte. C' stanno parecchie spiagge. C' mancano, nun c' mancano quelle che sono sabbiose. Playa Blanca, o Famara, è enorme, nu poc selvaggia, cu 'na scogliera gigantesca ngopp 'e spalle. <hesitation> Papagayo è <hesitation> 'na spiaggia chiù piccolina con delle calette, l'acqua è cristallina. L'acqua chiù bell 'e l'isola. 'A punt 'e vista naturale c' sta, è n'isola arida, <hesitation> sorprendente, è chien d'alber. Ma ci stanno nu sacc 'e piante gross, cactus giganti, alohe vera e c' stann nu sacc 'e animal curius <hesitation> come 'e caprette, camaleont. C'hanno certe. Veriett nu granchio bianco che sembrava cecato, che vive sul a'int 'e grotte vulcaniche. 'O mangià è stat una d' 'e cose che agg apprezzato 'e chiù. 'A cucina locale. I piatti tipici so buonissimi. Ci sta nu sacc 'e pesce fresco, viene cucinato alla griglia. Cu pochi ingredienti, ma ten nu sacc 'e sapor. <hesitation> Ci stann pur 'e patan cott, le papas arrugadas che tenen 'a buccia, dint 'a l'acqua salata e venen utilizzate come salsa. Con la salsa verde, <hesitation> cu 'o coriandolo E pur cu nu poc 'e peperoncin. Tra i vini locali, c' sta pur, essendo n'isola vulcanica, certa uva ca riesceno a coltivà dint 'e vigne. Scavano nella terra lavica e si creano dei coni che si utilizzano p' proteggere 'e piante d' 'o vient. N'aggio viste nu sacc. Secondo me Lanzarote è veramente 'na terra ca m' lascia nu sacc 'e emozion. È n'isola che m'è trasut verament, ma no troppo p' 'a vita mondana, ma proprj pecchè p' 'a natur, 'a natura forte ca vincev ngopp 'a l'isola. 'O paesaggio era verament nu paesaggio spettacolare, unico. Nun l'er maje vista 'na cosa del genere. Era semplice, ma pure 'a gent ngopp 'a l'isola, era semplice. E mi ricordo 'a forza chiù importante 'e l'isola è stato 'o silenzio. È nu post arò tuorn cagnat. T' sient chiù calmo, chiù leggier. Veramente, sinceramente ij consiglio a tutt l'amici meje da quann so tornato, 'a famiglia meja che <hesitation> se l'adda ji a verè Lanzarote, pecchè chiunque voglia fa nu viaggio che adda essere nu poc divers, ma nun sul p' 'o mare e p' 'o sole, <hesitation> ma proprio pecchè vole sentì 'a putenz d' 'a terra sott 'e pier. <hesitation> E è 'na parte affascinante che sicond me va visitata prima o poi.